Lartaá dinayadi nguwu marrawayit. Kina coron tendi coron Cad diyea, kamerun diyea, Nijeriya diyea, Nijer diyea, Sudan diyea, Libiya diyea, Keniya diyea, Afrik di Suyid diyea, Ecopi diyea, Mali diyea Burkina Faso diyea, Senengal diyea, Kod Difuwar diyea, Ecopi diyea, Sudiye diyea, Amerik diyea, Frans diyea, Alma diyea, Suwuyis diyea, Rusi diyea, Šin diyea, <noise> Rumani diyea, <noise> Ruwanda diyea, Uganda diyea, Gongo diyea, Togo diyea, Gine diyea, Zambi diyea, Afganista diyea, Albaniya diyea, Aljeriya diyea, Angola diyea, Arjantin diyea, Armeniya diyea. Otriš diyea, Beljik diyea, Boswala diyea, Brezil diyea, Bilgari diyea, Burundi diyea, Bene diyea, Kanada diyea, Kap ver diyea, šili diyea, Kolombi diyea, Koreye di nor diyea, <noise> Koreye di nor nja da Koreye kidia diyea, Koreye fiteya diyea, Kruwasi diyeea, Kiba diya, Kostarika diyea, Danemark diyea, Jibuti diyea, Ejip diyea, Gambi diyea, Gabon diyea, Gaana diyea, Jeworji diyea, Yemen diyea, Ikren diyea, Turki diyea, Tunisi diyea, Tayilan diyea, Tanzani diyea, <hesitation> Siyiri diyea, Sudan fiteya diyea, Somali diyea. Slovaki diyea, Singapur diyea, Pakistan diyea, Panama diyea, Peyi Ba diyea, Polon diyea, Portigal diyea, Peru diyea, Katar diyea, Namibi diyea, Mekzik diyea, Martinik diyea, Malawuyi diyea, Madagaskar gulli, Liban diyea, Lit- Litiyani diyea, Likzemburk diyea, Kuwet diyea, Japon diyea, Itali diyea, Israyil diyea, Irak diyea, Iran diyea, <noise> Indoneziya diyea, Indiya diyea, Ayislanda diyea, Irlanda diyea, Hongri diyea, <hesitation> Serbi diyea, Somali diyea, Suwet diyea, a adi ngaaye lartaá da nguwu difi. Tendi mean a la, awo serea Mašallah nguwu kosu ngaaye awo ma <hesitation> gultina lakin awo serea nguwu, a mean, mean a la serea Mašallah lartu sera nguwu kosu.